Pizza jengatu kaviva tëtape oyeapo vaera jaeko ipuere oyeapo vegetale reta ndie mbaetƚreve oyembo frita jare oñonota hoja espinaka, brokoli, agukate ipuerevi urujamou jei superetavano jokua reta anitavi oajaeteye mbae oitƚ pƚpe reta jukurai ipuere oyeapo